Ny lokon'ny maso misy hitako de ny loko volon-tsôkôla, loko mainty, loko manga, fa loko maitso de tsy misy eto Madagasikara, loko efatra zany no mety misy lokon'ny maso.